Gny fomba famafà fitaratsy aloha zany somary sarosarotsy ka mba hampadio anazy, mila rano hanao nofa mipetaky egny gny tasy manko. Lenanao lamba na éponge da igny gn'amafànao anazy. No mila savony izy da ampianao savony avao koa mba hampiala any le tasy tasy mipetaky aminazy egny.